आप सोचे कि जानुवर ने का क्यों इंजेक्शन लगान। वो बिचार है न। जानुवर तो अपना महा किसान रहे, रक्षय भी करेगा अपनी। क्योंकि उनका नहीं रहे, तो उनका इंजेक्शन लगे ने अपना क्यों मारा। अभी कोई अपने को इन्जेक्शन लगा के मारे गलत बात छे। हलकी सरकार को मालूम छे नी। जिस दिन मालूम पड़े नी उस दिन अंदर कर दिए। अगर सरकार कु मालूम पद गयो तो उस दिन।